Yo yigandou bénou ngui moula siriŋa fo fana ké na khati léy ta ŋi khati moula siri, o wa wathia kotassou lay gnakhamana khati nbané, ŋa moula. Yo yarakhato koukou, nthiogo ndi liŋou nké ngana takhayé kitta na kégna moula, yo la fo gnana départ <hesitation> droit gnigandé nti makha nga baléye, yo khi gani sou takhoundi kénké na yigana. wala a ganagni i gana maro ntakhoundi i da takhayé ntakhoundi ni takhayé ké ya yigana, bon wouro nbé guéni ŋa déré gnigana kha, a do molen gana mé gni ni moulé gna moula na nkhoto déré ké kou sou falé ni khati gna yigana. yo ŋa khati nké moula siri wala ndi ken nkhéyé mama niya.